<hesitation> Rehefa ilay maika iny ah isan'ny sakafo aram-pahasalamana atao sakafo maraina <hesitation> ohatra hoe ny kafe sy mofo, na ronono sy mofo na ohatra hoe voankazo tetitetehina dia hoanina miaraka amin'ny mofo.